ملکُک شمال مشرق چُھ پننہٕ مازٕ تہٕ ساسیج ,روکوارسٹ، میٹوارسٹ, تہٕ بھاری رائی روٹی خاطرٕ زاننہٕ یوان، مغربس منٛز گاڈٕ خاطرٕ ,تمباکو نوشی ایل، سوسڈ ہیرنگ،... ڈچ کھیٚنَس منٛز چھِ پنیر، مِٹھایہِ، ڈچ ایپل پای، تہٕ مزیدار تٔلِتھ کھیٚنُک اکھ خاص زمرٕ شٲمِل یتھ "بیئر سنیکس" ونان چھِ۔